Lo na ic̲h̲ësu naku minndoꞌ win sobre todo ic̲h̲ë minngol yu or <hesitation> dzakdac̲h̲a minn liaꞌdz ic̲h̲ë guꞌn naku diꞌdz xneꞌ minn, naku lac̲h̲ c̲h̲ok minn, naku ic̲h̲ë komid c̲h̲ow minn, ic̲h̲ë nex guꞌn xkë kad lger diꞌt yu minn ic̲h̲ë gunu yu or oy lo na ic̲h̲ësu xto minn, ic̲h̲ësu par iluw minnu par lëꞌ minn dzekna xluwu ya kon ti intensión de ke nakdc̲h̲o porke lëꞌ minn <hesitation> sdzoꞌbu c̲h̲ak por nc̲h̲oꞌb sino ke lëꞌ minn xtolo, lëꞌ minn sia xneꞌ ske guꞌn c̲h̲eꞌn xneꞌdzc̲h̲a demi loná masda por demi guꞌnnu. <noise>